Raha amiko aloha de roa andro eo ny legioma no azo tahirizina alohan'ny tsy azo ihinanana azy intsony, fa ny aty aminay izao ny legioma izany misy isan-karazany ary misy isan'andro ka noho izany tsy de mitahiry legioma izahay fa mividy isan'andro.